וואס איז די נוצן פון א שפיגל? א שפיגל איז געמאכט אז מ'זאל קענען קוקען אין די שפיגל אויב מ'זעהט אויס גוט, מ'זאל ז- קענען פארעכטן עפעס, מ'ז- מ'זאל קענען אויב מ'דארף עפעס פארעכטן אדער וויזוי מ'איז אנגעטוהן איז גוט. א שפיגל קען אויך ג- ווערן גענוצט פאר שיינקייט צו אויפהענגן אויף די וואנט. ס'מאכט די- <hesitation> זאכן אויסזעהן שענער, אבער מערסטנס איז עס גענוצט צו זעהן אויב מ'דארף עפעס פארעכטן.